Ngënko bëreŋ acum ufasoŋ ngëwín ngëloŋ këlënk ná ngí mee <hesitation> ngëwín ngëloŋ mëndíŋ këlënk. Nasiyën baţí apatës kaloŋ ngël. Ngí kuwín ngí këlënk ajá ngáron ngúnfíŋar ngonko apurir pëndum ngëfíŋ wula pëndeewu kom ngëliyoŋ, ngëŋíl, ngëwuţ, ngënko pëţaţ ngëmënţun ngun sí. <hesitation> unko bëreŋ uwí kandee ba kënde uyámaţ iñaan, iñaan ajá nawín bá uwul këlënk. Amat ngáandíţ ngunk kandee uyámaţ má ngí kandee ngun uyámaţ iñaan najá nawín ngël nëlënk.